ब्रस कर्ना हम्मर दैनिकिमे पर्ता। हाम्रे रोज दिन भिन्हिक उठ्के <hesitation> आँखी मुह धुइती तौके ब्रस कर्ती। ब्रस कर्नाफे एक्ठो तरिका रह्ता। आऊ उही तरिका लैके कर्लेसे हम्मर दाँत होईल उस्ती कर्के जीभ आऊ जोन हम्मर मुह के समस्या रह्ता ऊ फे हट जिता अथवा नै अईता। आऊ ब्रस कैसेकर्के कर्ना कह्लेसे पहिलेते सुरुमे ब्रस मेहे बढिया <hesitation> किसिमके कोल्गेट लगाईक् परल। तौके ओह्के हाम्रे <hesitation> बढियस्तिती दाँतमेहे तरे उप्पर होईल भित्तर पंजार सक्कु घैना खुब बढियस्तिती लगरेक परल ब्रस सक्कु घैना मजस्तीती। तौके जाके हाम्रे बढियस्तिती कुल्ला कर्के तौ हम्मर दाँत सफा होई आऊ जा के हाम्रे ब्रस चाँहि रोजदिन खाना खाके कर्लेसे बहुत बढिया रह्ता। ऊ कर्लेसे हम्मर दाँतमे अट्कल खैना चिज सफा हुइजिता।